Enque agora es sinónimu de tecnología, pocus paísis án síu escapás de mantenel los sus costumbris i tradicionis comu Japón. Lo mesmu que China, pos tamién án manteníu essa coltura original quasi que sin infrugencia folastera. I essu afinal es lo que mos gusta, que si tolas colturas hueran la mesma pos chicu aburrieru. Quiciás que sea el país ondi ain cosas más destintas delas que conocemus en Uropa.